طيب أول حاجه تمشي عند الجيميل أو الأوت لوك ، عشان تسويلك حساب أفتح الموقع أضغط علي زر إنشاء حساب تعبي بياناتك أسمك ، تاريخ ميلادك ،منقطة الميلاد ،الكلام هادا كله <hesitation> ثم اختار وو لازم تختارلك اسم يكون سهل عليك كلمة مرور تكون قوية وتتذكرها ،لازم في كلمة المرور تكون من أحرف وأرقام عشان تحمي حسابك مظبوط ،بعد كده بيطلب منك تاكيد لرقم الهاتف ،أو أنك تظيف بريد إلكتروني ثاني عشان لما تنسي ال-ال-ال كلمة السر ولا حاجة يي-يرسلك علية بعد ما تكمل كل هذا الخطوات تقدر تدخل علي حسابك وتبدأ تستخدم بريدك وتراسل فيه الناس.